دطبیعت هر برخه جالبه ده همدا وریځی دی چی باران راولی زما وریځ خوښیږی او کله کله په باران کی هم کرځم دغه وريځې کله سپینې، کله تورې وی که وریخی دوام داره سی نو دباران امکان سته دوریځو سره تالنده او بریښنا هم پیداکیړی وريځې نو د طبیعت یو راز دی، چی کله باران راولی او کله یوازی یو سیوری پرېږدی